Mɛ hanzunu, yafana ueeh bie an nian mɛ ma 'oo aza, han fuo nɛ ya wo anian mɛ ma'o aza, mu 'aya wo sina wo. Mɛɛ unh piri'a yafa ose a o yafana, wa yi da mi wɛ ho zɛrɛ tina, mu we sina matete.